ଜୋ ସୁଖ୍ତରାଜ ଅମେରିକା ଥିଲା, ହେଟାର ଏତିହାସ ଥିଲା କି ସୁଚାର ଜୁଲାଈ ସୁତ୍ରସୋଚୀହତ୍ତର କୁ ସ୍ଵତଂତତ୍ତାରର ଗୋଶନା ହୈ ଥିଲା। ହେଟୀ କରନା ଥିଲା କି ହେଟୂ ପହିଲେ ରାଜା ସାସନ ହୁଆ କରୂ ଥୂଲା। ଜୋ ଥାର କି ମାନେ ଅପନା ପ୍ରଜାଵ ପରେ ବହୁତ ହଗ ଜମାଁ ଥୂଲେ, ତେ ହେଟାର ବାଦ ମାଂକୋ ଏଟିକେ ସୁତଂତତ୍ତା ମିଲୀ ଥିଲା। ତୋ ହେଲେ ଏଟା <hesitation> ଖୁଶୀର ଅଵସର ମନାଯା ଜାଯେ ମାଂକରଲେ।